Tamu nomogupa apakogiguine nagai mm ee muregu omi nagai arukoginomm agai tee aike noke porugakoipogino egu toi mm oipogim, nagai mm omoto nagai mm ee petogimoinagai egu toioguai orutomino lakapatopomino nagai oiposi iko tee tamu nomogupa regu nagai mm aposi sinto toi apakomino maumani oiposi, toi tege onogomino tegu maumani apakomi egu ooiposi mm tee mani tontokosi.